די וועג צו מאכן עפעס פון קלעי איז מ'נעמט- קודם דארף מען וויסן וואס מ'וויל מאכן, נאכדעם קען מען עס אנהייבן פארעמען אדער דורך עס קנעטן אדער דורך נוצן א דרייעדיגע טול וואס מאכט ס'זאל זיך דרייען און ס'מאכט עס גלאט. איין מאל מ'האט עס געפארעמט און אויסגעגראדט- אויסגעגלאט לאזט מען עס טרוקענען.